Pos inteligente, inteligente noche por recuate cateh. se tepetzen, si acaso, chichituh u meston, inun meru. inteligente. Sente chichitoc u ocquitlasohtla aru, coni ompayah, Nah nictenotza tlica porque nah noyihqui. niquimpiyaya chichimeh, hasta puroh, cabolluh, mula. necpiaya noche ne noyihqui Uan meruh ira ox pero. de, de miston uan de chichitu ma manicsencoya. Sinti chichito merouac tli, tlic amo pos oquitlasohtlac. tampoco quien, o quitlamacah o. quituhtuhvia conih o meque ya coneh, pero tlo. mitlah otzilih tlotemuyah noyihqui titimouah cuale ohcan. ohtzintli, uan noso paguis amamitla. oncan ohtzintli noso pos ompa so quisteneme. vapohtli, entons inun pauh, pero tlo ompo tlonutza. al, al contrario tlo yuquino tlo oquino idueño.